Nana'ak yang au hi u'an ndia so na i'a dosa. Nasun so na ka esa save memang i'ak a, keke laisona, palu kunik a, ma ini na'u sina. Basa son na tumis lai sona, kunik a ma na'u sina ndia leo. Tumis an losa an pila so, na tao oe neu, tao dosa neu, ma tao masik neu. Oe nakadoto so na tao i'ak ka neu leo. Tao i'ak ka neu fo, basa so na tao masako neu fo losa nakadoto fo tasak so na sou hen le.